Gorko mo ɗum wiyata mawri mo yottake lesdi New Zealand to duuɓi ujunere gootel e temedde ɗiɗi e capanɗe jowi nder laanawal.